va´a ka kasiyo ñaa xa´an kini ka taku ntiu ñuu ntiu ra ya´na tu´va síani kini síani´na míaa xa´anri ra sakantakana ña nùù ya´na tu´va kasi ntaa´ku kantaka na xini ri´a ra ku yasii ntaa´ku na ntuu vita ña tyo vita ña katyina mintiu ve´e ntiu mintiu ñuu ntiu ra yaantiu yasi ñaa xa´an kini ka kuaa tu´va yo sa´nta kasu yo sakasu yo ñá´a yá´a ka tinana sóo lika sakuatye sakantaka´e nùù ntutyi ra sa ku yasii ntityi ka a´sa sa ntutu yo ntivi nùù síyoo va´a ka kasiyo xa´an kini ha isusa ka ña nte asiti katyina nteka ra vasira ya´a ra nùù kuaa ñuu nanu ka nami hua kana mii ra nu sa´nara rá i´su asiti ntiinu kura tyi tyi´ntara nté ntii tisi karru ntíi ku´ra ka´an na kò´o kò´o kuni va´a kasera tyi yanu xiko ra yanu ra va´a ka xa´an xa´an ña kini ka vasia tyi xa´an kini ti natvi su´su xa´an kini ti ti yasi ña nahua siía´na kasiri na ñuu nanu ha´ar yana tu´va sakasíari sísia´ra mintiu ñuu ntiu ra ya kini ntiu ra mintiu tyito ri mintiu sinahua yasiri´ra ya´na tu´va kani ñuu ntiu ra ika kana xa´an ra nintiu yanu kuantiu siintiu kuantiu ra ñaka sakasuntiu sa santutuntiu ña´a saa ntee nùù ntutyi nùù ña kasintiu´a ntivi a ntyikua tu´va me kase ña sae xiko´a riso mia va´a yasi´a